A notio pallixo xillo krioi le nixo xnaꞌ diikaꞌ karron sheda a lo lo xetaꞌ utitin leda lo xanllelo lletaꞌ xinla le gon gon chito tob tub lo lluto xḻanche llum ni lle dux xinladika biiti xulltu llim xulltu lia llinto leni lego xo wa xelo de tix xola ne na mot xinladika dua xen net kian lei xinla gallo de tixo gall arlo lletaꞌ per na rilo le not teka ta kwarnia lo lletaꞌ tartornax